په کاناډا کې یو مشهور دود د "مننې ورځ" ده چې هر کال د اکتوبر په دویمه دوشنبه لمانځل کیږي. دا ورځ د حاصلاتو د راټولولو او د تیر کال د نعمتونو د شکرانې لپاره ځانګړې شوې ده. د مننې په ورځ کاناډایان له خپلو کورنیو او ملګرو سره یوځای کیږي، ځانګړي خواړه لکه فیل مرغ، کدو او نور دودیز خواړه پخوي او په ګډه یې خوري.